Yeah the kind na food that I will like to call for is like rice and to ley uh eh uh like let we say plantain I love that two kind of food and I think it won't bother me eating it until I die.